Ekile ulhere ewhe idim ola ntim kwu me jikwuru ma obu yele ba kanu nu obu bu owenu otu enyim yeru ba ma yusuru bu aka ma bu me nhe ka bu ne me taar so ma kanu ok nuabu chineke ne me ladum ohula maa but nu meyinube aka nta nhaka be neme ntaa nga nu uwu so obu maka ma gbale ntaa nhaka be ne me, me ziru kuru zie karu yahue me kane ntaa me otu elebadu otu-olu nu ohu nu nhaka weru isi ntaa ma chineke yunu ma aka kpo nhake ya ne ezizie nunowhue nu nkerama ke chineke nu one zizie nu ruhu ma eleke me nezi yusokwu yebielum oneme kpa me turu aya oza nye neme hube rere kpo me tugwu aya so nnẽ kala chinekenu nhe ku omeru taa nha neka nu ye tum zi ba taan bu nu nhe dum nweru olele aya nu chineke zi nhe ilegwu aya nwereke me taa or ngarunga obulum nyezi bu ndu nu oweru olele aya ka bu nhe me na kanu ele zi ha tisa So nye hunam nye bia ruabia osokwule odu, ilejileya aya ala nye ma ehekili yobu mobu nyekam eyunu aka taan obure enye yeyini aka ekile because odu nye magu ruwhor yomueze nuhu oyizi na bia, ka bu maka maa kanu anu nbram.